Indiape <noise> ñavae <noise> tembiu <noise> vaereta jaeko <noise> samosa harina ndie oyeapovae <noise> jaeramiñovi virchani uru, pan, lasi, <noise> uru tandori <noise> jei supe vae jare iru mbae, mbae tembiureta <noise> jaeramiñovi <noise> indiape ndaye yandepuere <noise> <noise> induismore <noise> jae jokuae <noise> jaereta <noise> ireligión